المهارة التي أتمناها هي تعلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. ليش؟ لأن اللغة تفتح لي أبواب كثيرة للتواصل مع الناس من مختلف الثقافات، وتساعدني في تطوير مهاراتي المهنية، وكمان تعزز من فرص العمل والسفر، وتخلي تجربة التعلم أكثر ثراء ومتعه.